M'amoogh iyaal a righiri sien ema pho ayoor sien ema pho ayoor ku tro amem lo miaghi epe karighiri pho ami yoor ro ka aph ghan iboom araghaaph yoor ro baaph ghan ilo otuo dighi pho ayoor <hesitation> ilo otu odighi pho ayoor idiedighi bo oyaghiripho ami ra dighia nighan ipe otudighipho a yoor epe otudighi pho a yoor yoor ro kaaph ghan ilo arepheegh ilo iphen ilo iphen imooghni dio di iyaal ayoor o ghi ragha na ku yoor oghi bo raghaa na pho yoor ughi oophoogh asikpo ghan ku yoor oghiigh ekaraph iyaar kue karap-iyaar pho epe pho mi ra ba ghan ku mi rabaghaa bọ kuo di aru upuru imi mo iduon na rabaghaa bo ekaraph iyaar pho ko dighi ikah ku mi abeni di mo iduon mi rabaaghaa bo ekaraph iyaar pho po sieghe ungo imi akpogha pho kuo di a miloogh kuodi r'omiloogh kuyoor oru oteen origheel kuyoor roteen origheel. Kulyaal ayoor orool udeh kuobeem mo osighe eka aph-iyaar ko obooli. Eepe kua dio di odi ubeni imi mo ekaraph-iyaar modi rabaghan obo omo pho ipe yoor rotelian ghaabo odi imi kuoenighan mo okaraph-iyaar mo odi rabaghan iyaal a yoor oru orool ude yoor oru osigh ekaraph iyaal pho yoor aal yọor oru osighe akpogha pho oru osa yoor oghi oogho igharaghaar oọru odighi ku yoor oru omaagh oomo abaariir ra le biri ekool pho mo itu kuo oru ku yoor oorool ude oolhe ku yoor rooihe ku yoor oru oduum siduum ku yoor roru odum sidum mo kumi a ru arool idipho idipho oh tu tu mi ra pooghan meem mo a mem mo meeghi me dighi iraar asuugh di retue baal So ipah ku esi di mi a mina epepha kumiro oru origheel kua niir pho a mi aru usiph imi mo miu ghi konoon onyaani kunii abeni nyo di mo miuki ko noon onyaani mo miu rool epe ke yaghiri pho a mi <hesitation> uodi upuru imi mo udighi ika ku aa meem mo eeleey bo iduon pho ku mi abeni nyo di mo edumo yoor oghibo iduon kidi edum mo e rool kumi asighe oomo pho idi aruaghaap abeninyodi kuodi aru unaghanaan imi kuodi roru unagha naan imi kuaghi a puru. Oyaaghiri pho a mi kuo yaaghiripho ami nyo di mo iduon phooni mo miumina epe kabidi miumina epe kabidi kue epen kuiyaar pho <hesitation> kua niir a mi a/ten arigheel kua niir ami roten origheel kuaru oemimi mo na ogey oloom di enaan ingo imi ku mi abeniani nyodi mo na ogey aniir di enaan ingo imi iyaar pho edighibo iyaal ayira ronaghanaan ghan siloor mia naani bin na managhanaan miameephi bin na ma naghanaan mia sughughu mi dighaagh ami bin na ma managha naan iyaal ayoor oru omiuoogh bin kadio pho adiphe pho iyaal a yoor ibaghami umoogh yoor odi ghaan ni pa ologhotupho oyaghiri pho ami rami yoor libaghami yoor romooghan, imaghami di yoor roomooghaan odi ra like ghan osaram arughumiu beni nyodi mo rughu kaki ghan because arughu phi epe na rakighaabo imoogh iyaar onighinoom pa aghuduum mo ana Instead tur udaph imi oghighaan otu libeereghi enaan obereghi enaan enaan ku imoogh iyaar odighinom arughu imoogh yaar odighinoom <hesitation> ami raami yoor odighaani imoogh keeni dio di yoor obile oghi raaghaana pho yoor oghi bo raghanapho yoor ughi imooph imooph pho edigh iyaar romoophghan kosi udeh kukogbi nuun omoogh iyaar <hesitation> olhe inyina imoop si udeh nyina ketue emoogh iyaar oolhe ku yoor omooph bo imoọph pho ipe pho yoọr omọoph bọ oomo pho imọoph pho yoor omooph bo tutu toor osi udeh iyaal ikpo iyuur bin kuedi yọor oghiidh pa oonu pho opo pho. Oonu pho opọ pho adighi oonu abidi ku pa pho kuo di asighe iyaar di oghoọl mo eruaa. Eeruaa pho edeenaan mo onu pho olaabidi iyaal ayoor oru ochan ekpo pho epe pho esughabo ku iyaal a yoor oru oteẹn origheel. Remina reebaal ku mi aruam aagh ani nyo di mo tue oghiani oonu ayoor imoopho ku yoor o ten oghi ku yoor rotẹn oghi yoor uzeeh liaar atini innah. iduon yoor ozeeh bo iraar atini innah pho ku mi aru abeni nyo di mo seen pho mi ka sighe iraar iyuur loor esi di oyuur kidi rosighe ghaa bo oloerua aru asighe ku yoor oru odian innah pho ku yoor oten onyeene origheel. Yoor rotigheel bo iyaar imiteeny epe eten pho Kuoye a mite mo onupho oloabili. Kuaghi umaghanaan i yoor we i diil. Ku yoor oghi epe a we yeliloogh phoba ghaaph, ku mi amaaghi ononupho yoor omooph bo. Ku odi abem mo o popho koodi, ku opuru nyoordi mo udighi ika kuna ogbii bo e pe i ghoolpho opoogh oonupho ana ku na amiin bo we di ooghi imooph hin na aki a siph <hesitation> kue sidi abidi umooph bo oonu ana kuna ma ḇen bo ama bidi omoophni po na kakpe bidi ikpoki. Kuodi a kem aabereghian mo po osaar owilenaan nyodi kuolo mo oomopho a bidi o bophoghan oghi omooph onupho odii. Kuyoor oru omeeraam ku rebaal diroor. Kuo mo pho kuyoor oje liraar a tini lina ku odi a sighe oniin a tini kungho i yoor i yaal a tini <hesitation> kuodi ubeni i yoor i duon mo iyaar pho e pe pho emite bo ḏio pho a ḏiphe pho, mo saar owilenaan nyodi mo odi a piomari. ku yoor opham lima pho ipe pho oreghelom ku yoor aal lina phoi kuodian ikpokipho Ikpoki pho ipe iloghonaan iimi dianaagh, ikpoki pho ipe pho <hesitation> goor aal bo ihna phno ku ozlian bo io <hesitation> mi usughe ikpori pho ipe pho ku mi aghi akpi ikpoki <hesitation> phno ipi pho aghi akpi kpoki askul onyani aami epi ku esh epe ku iyaar di ikpoki imiri iph pho ipe pho idigninaan iimi ku oyaghiri pho anu ami imii ni ka annlon yoor ko/gboranaan.